Raha hanao smoothie dia atomboka amin'ny rano hatao fototra aloha. Dia avy eo an <hesitation> arotsaka ao anatiny ao ny zavatra hanamamina an'azy an. Dia arotsaka ihany koa ny <hesitation> a <hesitation> ravina legioma maitso an. Dia <hesitation> alefa ny fangaro hafa. Fa faranana amin'ny fangaro <hesitation> a <hesitation> mangatsiaka